- ishaa'i fadaa lekini ghalaa gena, <hesitation> ardil no'g duken kochil no'geaka adlosa, ademrin fakkil tigosa, tala gon adem kaba'gongeni nia'gongeni ashringa'gon tigosa ishii tar agara, lakin fadala eska adem ishmu, wala ademri nachimunamme, wala weadamu. Taban fadai assan <hesitation> jowi <hesitation> semal semal tagninani hussan, lakin ardill ishafikani, baharka neinamen, haja gissi desika neinamen, <hesitation> jaziraga nanamen, ayyi haja ashriga adem gudo tagnafika nalin yan.